ଏକ ଲେମ୍ପ ଜୋ ହୈ, ଅଚ୍ଛୀ, ଅମର ଚଂତୁ କୀ ଗହରେ ଲାଇଟ କୋ ଲେଗେ ଲେ, ଅମର ଲେମ୍ପ କେ ତେ ମଦଦ କରେ, ତୋ କୋଈ ଭୀ ଚୀଜା କୋ ଖୁଜବାର ଲେ, ଲେମ୍ପ ଆମେଂ ଜାଡୀ କେ ଦେଖୂଂ କୀ ହାଁ, ଯେ ଚୀଜ ଅଚ୍ଛୀ। ଗହରେ ଲାଇଟ କୋ ଲେ ଜାଏଂ, ତବୀ ଆମେଂ କୋ ଲେମ୍ପ ଔର ଆଯମିଯତ ପତା ଚଲେ, ଔର କହୀଂ ଅନ୍ଦେରାର ଜାନା ଚାହତା ହୈ, ଜୋ ଥାଲ ଲାଇଟ ନହୀଂ ଥାଲେଂ ଆମେଂ ଲେମ୍ପ ଲେଗେ ଜୋ, ଜୋ ଥାଲ ଆମେଂ କୋ ରାସ୍ତା ଦିଖେ, ତୋ ଥାଲ ଆମେଂ କୋ ସୀଖ ଭୀ ମିଲେ କୀ, ଉଚାଲା ମୈଂକୋ ଏକ ରାସ୍ତା କୀ ଦିଖାଏ।